א גוטע וועג צו מאכן חברטעס ווען מ'פארט אליין איז קודם ווי די זיצט אייביג זיין זייער שיין, זיך אויפפירן זייער שיין צו די מענטשן וואס זיצן ארום דיך. <hesitation> אויב די זיצט נמשל אויף א לאנגע וועג אויף א עראפלאן אדער א באס קען מען פרעגן אה, ווער ביסטו, איך בין דא אליין, ווי ביסטו, ווי שטייסטו איין, אה קום ארויסגיין נאכאמאל. סיי ווי זיין שיין צו ארומיגע מענטשן און זיין אפן.